yaan won akhan tun won wolin fhokhane maaath wol fhokhachisa khuthe nna yaani pengine akhaa khobani khoban milan khun maan yenen woll fokhatheni lazima ammo berre tokkon gargaraa Mal athin mil midhichatif mil dhidha kayethu ammothu maan yenen Mal inin gargar jirathe khoban khuyu khoban wol fokhan hithathe yaani won tun maan yenen won wolinfokhane dhuathani woyaa wolfokhatine wothum bhitheni ammothu woishin wolin fhokhane dhub dhubisun sunnif akas yedheni